Laha amiko manokana aloha laha vao nahazo vola amin'ny hoe loka <hesitation> lôteria na hoe loka hafa, voalohany aloha zarako roa vola, ameko gny vadiko vadiko ty vola ty ahodio anavantsika fidiram-bola manokany mba tsy ho sahira antsika lafa misy raha karakaray am'fianakavia, de zaho koa magn- ohatsy magnajary vola sady angalako kely vola ilokavako mba tsy ho sahira zany hoe mba angala vola valiko aho omeo vola aho ilokavako mba le vola ajariko avao zany ampiasako am'lôteriako. Zay gny fomba ataoko lafa majazo vola am'lôteria aho.